यदि मै बसमे बैठल समयमे एकजना बुढाइल मनै आइल कहलेति मै उनके सम्मानपूर्वक सिट प्रस्ताव यी तरिका ति कहतुँः "बाबा/दाइ हियाँ बैठो ना! मै ठडेइ सिक्तु। तुमहिन बैठना सहज होबे कहिके मै सिट देहना चाहत हुँ। कृपया हियाँ बैठो।" यदि उ संकोच मनहिँ कहलेति मै नम्रपुर्वक कहमुः "मै ठीक हुँ, ठढिले जैना मोहके कुइ आपत्ति नाइ हे। कृपया अरामति बैठो।" यी कहे बखत मै मुस्कान सहित मनकतुँ ताकि उनके सहज महसुस कराइत।